L'ai vizità ën gita cun la scola ël Trentino, sun andait ën Val di Sole e pöi apres l'ai fait 'na zman-a a Cesenatico, ën Romagna e pöi l'ai vizità ën po dël Veneto e pöi pais si danturn